Maro be karazagna <hesitation> voankazo, na legumes tsy maro ôlo mahafantatra fô maro ndraiky ôlo tia, ôlo tia hanandragnazy, kara aminay agny zao ôhatra frezy zegny zao ra mahalagna hita, de avake kô misy kô ny <hesitation> ôhatra soflera, zegny zô agnisany maro be ôlo te agnandragna agnazy nefa tsy de hita, tsy de hita loatra amilai faritra misy anay.